<noise> ɗon lesdi mimedi yahugo mi tammi lesdi may velay. Wallahi pellel may de hilnugo am. Pellel may veli innde lesde me Ghana. Mi yehi wallahi goro-wuro maɓɓeɗo waala detti, nyamdu maɓɓeɗo vela. Nyamgel nyamdam maɓɓevooli am. Gaskiya mi yiɗi mi loora lesdi Ghana. Mi yiɗi pellel may, pellel may velam.